لو كان عندي خيار بيني قضاء ليلة في فندق فخم أو التخييم في وسط الطبيعة الخلابة ،يفضل التخييم في الطبيعة، السبب إن طبيعة تعطيني إحساس بالراحة والسكينة بعيد عن ضوضاء الحياة اليومية، والجلوس وسط الجبال، أو البحر تحت السماء المفتوحة يجدد طاقتي ،ويخليني أستمتع بكل لحظة، أما الفندق الفاخر رقم النموري بس ما يعطيني نفس الشعور بالهدوء.